चीडिया काई जे एक दूसरे से अशी बात करे की। ची ची करेन आईडे ने जो तीन रसाती ने कुआई जाई ती चे सूपे जुंड बनाईन ते खटा होवेन। काई ची ची करतीन आईड ती जाई। ती यो कुआई रोचो ती देखे ती ती नांग देखे देखे। ती चे तेर भेले उडिन जात रो ते चे आईडे ने ती ती नांग नी चड़े ती चे आईडे। ते गंशे कोहे की ते तो काई जा जोलो ने ते काई चे वाईड आईडे देखे।